דִכְרַא עֲזִיזָה עַלִיָּא בְזַאפ הִי הַלְעַבּ דִיַּל הַגְּמִידָה קַאש קַאש מַעַ הַדְּרַארִי פַלְזַנְקָה, קִנְת קִנְחַבּ נְקוּן אָנָא לִי קִנְתְחַבִּּי מְזִיַאן, וְקִנְבְקִי סַאקְת בְּלָא מַא נִתְחַרֵק, חַתַּּא וַחַד מַא יַלְקַאנִי, הַפְרַחָה פַאש קִנְוָא קַא יִתְקּ, מַא קִיְלְקַאנִש חַתַּּּּא וַחַד, תִּבְקָּא פִבַּלִי דִימָא קִנְת אֻווַקָאט זְווִינִין בְזַאפ וּמַלִי'א בַּדְדַחְק.